<noise> कथी देखै बणसु, हुन्देनवै हुन्देनवइ से आ याजु सम्म बणसु मुइ देखइ तोहरा <noise> हमरे हमरे सङ्हती मा तोहरा पुरइ बणहा ख्सियइली । <noise> कथी बात भेलउ कह जरिया से देखी टुपइ सम्म क बात कह। <noise> कथी तोर मनवा मा खट्कलउ, तोर मनवा मा कथी खट्कलउ दुनुहु जाना मोर के सुनाउ । कतउ तोहरा हैने फद्कइ <noise> एसनक हमरा मिलेवाला सङ्हतिया यखना जा के हेरही ता <noise> हैने चिन्हले नहिया बेभार करइ । कथी बातवा यब हमरा <noise> किछो हखतेकी तुरन्ते हमरा कथी बिन्डउल हखतेकी तुरन्ते सङ्हतिया छड्देउ के <noise> कहियो फेरी नाही हमरा एसने करके। <noise> यब पहिला हमरा ओसनक माजा सङ्हतिया यखना पहिला सङगही हगइ मुतइ सङगही हमरा खाइ पियइ <noise> यखना जा के तुइ कुने मुइ कुने नहिया यखना हमार भेलउ सम्मन्धा समय फेरी ओसने भेलउ। <noise> हमरा समस्सिया क सामधान नाइ कर्बहु त सम्मन्धा इतुरे ओराट हखले हखले जेतइ । कथ हमार सङ्हतिया इतुरे हलहु हा इय तोहरा एकआर्का मा इतुरे खिसियबह कहवा चल्तइ । कतउकी पावल जिन्दगी नम्हर हलउ <noise> पछसे सङगही सङगही हमरा रहके काम करके <noise> एसनक तोहरा झिन खिसियाउ इ हलउ मोर सल्लाह, तोहरा मुइ हुन्दिनवाही से बणसु देखइ तोहरा एकआर्कामा बणह खिसियइली दउलसे रहह ।